في الواقع يعني بلدي فيها كثير عطلات يختلف حسب التاريخ لكن عندنا وايد عطلات. مثل عيد المعلم عيد العمال. وهذه عطلة يوم واحد. اما عيد الفطر وعيد الاضحى. فهي عدة ايام. متتالية. وكمان الام وعطله بداية السنة الجديدة وعطلة الصيف. عندنا وايد عطلات